Omosime nu ovon mo vajan vor, omosime oyl owenu oyl nu me ekel mun mehine ovu, eni eta enikre enikre eyen mu usokun ewol, oderin men mideri no yl, miiwin ikikre baw eni ejamu ude ovu mu ovai school, ovai muin mahinem, okonu eni aboyo, esiyo orere imivra enietro kel muiwin okonu iyinum, inietrokel mu iwinsenese ma- a nu oyi tul ohonu enieyl jahine imuvo mutromon mi iwin omomosi nu woka mu deri mamu unu muweye omosi wo mamidomu nuoyl one meme ovon me vajah do mo yl omosime omoka mu yawo egi muyakome okovunu ovomo kwe kwe osene nu otolehine, kom okoyo nu ovamu mene inum ona oga yam ema nu muyonke owei ubow una oyan ema numu wane meneke owei inum ona oyan ivom nu mu wakweke ivom kpo, oyan ivom nu ododo muyan nuwoko, enime tro gena nu meta, koinumamu mimo oyl osunusi, oderi mu dov irara oderimumena, oderi momene mine mowene dov irara mowola, irara dova ijukena owevro owevro, okpoki wo abon nu oyan odisi hinem adoyer abom ubowo nu itul Do inum nu owene der mu ekein eweina ovu kpei masene utanywowo omo iyor, ikake mamu okonu ova dov nu iraraye oyl ubow nu aswei wo nu ijawo, okon nu irara iva som yon woka ojan oboyo ija oboyo, egendu ivara nu owei mu dova, eqendu ubow nu owei ovu som nu osi etulesen kpei oyl omovra etadumota, oyi omomosi, ewevu, egen edow nu evame kporivi mu ovai oso, owei na oderi mukporivi, mokpori vi okove, omu abow ivi kporam nu kpei usul dowta edow nu kpei nu ogodiomo sowu mi iwinu, ewei evo ekro deri me bine utun utany, do okonu abowmu <hesitation> utun utany yor nu abow mebene, abow mubene, mu iwin asirayor me sire hineyor ona ojamina idiomosowote, odirimo sire okove, inum momon miyi omomosy nu movata, eduwu ekwenu, bow oyen nu ininyo oya gidimudina ku uha oyerute igiriguram mu aminu me odenukom ka omomuei ive yan keyo igirigenam ngu udenu ka isom, kamu utate me dow muiveno kperiowei manu ovai onins ikar okoveyor odone muin omosi nu wo ewaneja, odone inum omavra nu wo aweneja ovu mu doneke inum movo ovomokriya osreke mu kriya kie ovu ovu mu kro va egi mu yaw kwei ovei Iwiosi mitiyenu oyi, miwe ikpoki mitiyenuoyl, dame nu ayime, me yaw mu ovai ikpoki miyawyin owe ja mu ovai ikpoki yor nu oyl domuna, manu oyokro, oyokote mu buw nu odamu yi domu omosiyor derimanu woka adamuyi dautum mu ovivivi, do okovonu mu va bowo uvini yor nu ovai woka musomu mi ewei me dokom mu ana ovai ikpoki kom, mikperi owei mamu deri inum nu mu mene ohovi udomo mosi, kam okro domute omomosika oyinu omene ubow nu oma tul ta inumahinem <hesitation> bowesen iwin woka, gidi omene ubow mene, mudu, tenu ekotumute oguawei, onu- oyanewei oso, awei ye na nu owei, imumernene me vayenakom, imumemene mi va yonke ubow ma swei me kom imumemene meva yonke ubow mu omosime kom, konu mam awei oweite mija utu, ma kpa itume mederi mibene imota, mi devi metlemane, me rerohine muja mu ovai ovre ovu mu blema enu, inum nu iwole mu ivom ekein oder usokun kre oderin abom ubowo, koiyo nu ovam mu do mu omosi yor, oho mu ya ekwe mu wola, oyokrote uwole nu okro yite, imuvo nu mikro kperi owen oho nu omosiyor odoloma do womu puwene enuwo mu kperi oyi soso elomle kamu ija gineneni mi memekowo mu kperi owei vivi soso, but oyan okonu mumahine. Omahine baw nu itanymibara okonu omu von amin muva dim muva dowa nu odukomami itany yor ibara niika mibardowa.